La primel cosa que me vien es la fe i la espiritualidá. La música góspel palra dela devoción i l'alabancia a Dios. Me recuerda delas ilesias afru-americanas del sul delos Estaus Unius, ondi tuvu nacencia'l góspel. Es verdá qu'es música religiosa peru no tristi i ceremoniosa comu la de paquí sino que es más de comunidá i de juntança, i alogu essas vozis apoderás i emocionantis que pahi que están... horopeu. La música góspel es una música que te hazi sentil que estás atillau con algu que es más grandi que tú propiu.